ña yoo ra ta sa koo´so in yo kita ña kuni yo tyuu tiun va´a so ko´yo nityi ta´sa nùù ntoó ni yo nùù sisoni nu vasia ntakanine vasi tuu sutyine nùù sakuu mii´yo in kii in kii riso sá koso kuni yo tiun ta tya koo va´a tyae nityi sa ñakimi kua ni ra saña ntitu yo ntooini sa niriso sa taru yaa in uvili na ná kò´o ntoini ni ñaka hua niri so sa ña ko´so kuni yoo tiuu va´a vii so koo yo ra kuuyonityi saa ntaa nu kuumi yo ra sasa kinto ña ntoini yo ntitu ña´ha ni